<hesitation> kivi kivi jnanda'aso te te kua'a kue'e comida, ki kuekaso novia ve'ei, kii padrinu kii <hesitation> ja'niso ɨ́ɨ́n chiva ja'niso te, koo comida te na ya'a naá te koo baile koo, te despues ja'a lo'o, despues lexei ita kuii, lexei ita kuii ya ya ye na naya'a naá te ni kendo novia naá, ni kendoi ve'eso <hesitation> ye kutuso i'ii ni keei ve'eso te kutuso i'ii <hesitation>